मैके बहुत अच्छे सी याद छ जब तुमुन मेक अपडा ड्रीम वेकेशन का बारा मा बताई थो तुम्हारु ड्रीम वेकेशन मैक बहुत पसंद आई थो। तुम चाहनदा था कि तुम दूर कांखी पहाड़ों म रह तख् तुम्हारू एल छोटू सी आपडू कमरा हो और तख् तुम सबेर उठी के घुमन के जै। झील का किनारा बैठे तख् मंजी चाय पिए श्याम की तख् मा बोटिंग करें अर बहुत अच्छा सी एंजॉय करें।